Laha ty kolotsainan'ny japon aloha, olo reo manaja manaja olo, ary tia olo. De rozy amizay koa manaja ty mpajakandrozy satria rozy mbo mana mpanjaka. Ary manaja fombandrazandrozy avao koa mitovy amy sina.